जश जो वनस्पति तेल ह। टी टेंडो अलग अलग पारकर की पेड पोधे ए। जो पेड एच तो सारे पेड पांडे भी बेथिना। तेल कुंजे पंडी बेथो बीएसएस।